Ëntà duvré ün spasulin, dövre ën po dë dentifricio, ma anche pa ubligatori, a bastërìa bagné lë spasulin cun l'acua, pöi cumince a fërté i dent davanti, suta e zura, darera, cun muviment sü e giü, sü e giü, sempre parei